Nakuachí vinán kixhá ni inixhí já koxhi veexí kudí mexhí ani ini tuña ini kovaxhí kudí nrukuxhi modo já kovaxhí kuñó akuini kuduá danikóo, nadí nraviká tavii xhíja'a ho o on kuitané kuitá já nanre ihóxi já <hesitation> acheneinixí ña nikúja ján nakaneini va'a nixhí nguan.